Lie ron ngilin no nega hamioko tara bongbong. tara naha hamioko tara bongbong te no megen lia. e kilingena torir. kilingeyena nahaka te kane yahana torir. te ngilin no begilia hamioko. a hamioko. lue pots nema tsi lemon tanen. lue pu katemen balute ma banema ngal nen. salute pots nema tsi lemon. galue no haniga lasemen. herene tsiruku hanigan toana turu tor. sa. a hamioko. lie ron ngilin nonegen tara bongbong.